Puyayeng kite tomata arasuane one sitorone sepkite tomata tera' ne wi mowia wi isembaya ore mowiwa tongontoti'i wi iya mbaya sep makurakura tohasne tomatate'e hise tantule mangsilo tusumpruane mokoto tuwiya mowiya tokiilo tongonto ti kite ore' mamangun waleng kite meken le kite taloas pandei mekenle rakel kupang kite tantule kite mensilo tondei kite to suane mubas suane manadia sangapa to pamake sualeng kite wu ore mangnuaten te'e ara suane te'eleni ore kitemuwiya suwawentanati ikite mustile tomanngiliran saunsa wu susumpuruane sep kite tomata ore' kite totomatan sani katatonan kite sangapa hilirni yubo to kawasa. Sangapa hilirni yesus sikite tomata mer kite su ores neti'i ondei lumyolawiya sep kite kangan manggiliran mamiho apatokapandungan ni nitokawasa si kite tomata wou potatiyae si koteendei kite sep sangapa tomata tomuwiya maya oreneti'i tantue ise nakapundampe hilirni yuwo'to kawasa su anak ne yesus kristus nameye powiyae makoto sangapa sahoing kite tomata ise'en tonumbowo wui'kite nasalamat wo arasuane apatu piniho niwiro tu kawasa apatu piniho ni yesus si kite pihole si tomata sumpuruane sep apato kapandungan pihoan tomata sumpuruane sikite te'e tumuhan si pihoan kite si tomata si sumpuruane ma' koto ikite muwiya maki'ilo suapa wo suapa kite munto' suapa wo suapa kite one. Kite one to ondei kite one singkatuang kite one tanak tongonto pinoman teyiwok te kawasa tohakurangku te'e sangapa to ri rimaringi sasinauku sangapa torumaringi apate pinarentaku sangapatu mamiho apato pinomanku mangasete'e tanaku mangase te'e singkatuangku mangase te'e yuma'wo yamangko.